Wer dən bamən jəni gəran ka ngagu bərki mən fau mon wai mən faʊ mon bamən dʊte ki gre wer də bəmən jəni, gərən ka ngagu a baməntəng a jəni ka ngagu a waitang a hi ko gən wʊne fʊla mən faʊ mo wai hi ki kən wai ko wer dən wai hi gərən ko dən bamən dʊte gərən, a nəbbə chərem bb bawai hi bə bamən dʊte ra bʊgʊm rə hi a bʊgʊmmi bərki me ngu bamən jəni gəri a wai fʊla wʊre re a fʊla nənnʊn a wai fʊla a kʊ ngənke mən sʊwe yəmmi we ka ngəgʊ na bwi yaniyʊ bərki ni me bə wai hi rə hi a bʊgʊm mi ki bwi bə gɨsən- gɨsən ni a sʊ a kakkamʊngki bən chu ni gəsənne bərki a wai bə hi rə wer dən wai hi rəgən waitang a hi rə wer dən wai hi gərən ka ngagu bagi bə sʊwe go oo koma kwi hi ngan a bwi ki ma ba dəmən kumur ai ba dəmən kumur ba dəmmən kumur go ngəne gi me en wer dən wai gənənki me ba dəbmən kumur me ba nəngnga bwi a fʊla wʊ dəgi mən wai hi me wer dən wai hi gərən, wer dən wai hi gərən waitən hi gra bwe ki.

Na bwiya mu nga na nga səmba sʊ ki mebən sʊwe mo mən gəsən- gəsən ba sʊ ki bən sʊwe mo niwe ka waiye hi rə wer dən wai hi gərən bərki bwi yangu mebə gəsənne ni wa wai ba me bə nəngnga fini rə wer dən wai hi gərəni bwiyangʊ ka gəsənne mən fa'u mən sʊgʊmən mo wer dən wai hi gərən ka ngagu mən m emənəge mən menə gəre ki yəgi nmən faʊwe nan sʊtawe nan be nən wai hi gəre mən me mənə chəmər dəbən sʊta gərən ki yəgi nən nəngawe swer da chəmərran nən be sʊtawe nən be wai hi gəre nan bamən jəni gəre bən nui bwiya mʊ ka nəngnga ləmang bən nui səmba ka dəgi bwiyangu ki kə nuirə ləmang bən nui ki da bə nənga ki da yəgi yartəna far məni chiko gai da muwa far a mʊri ki kən kawe bwi me gaji bən chu kən sʊwe mo oo niwe fa ka waye hi ba mən yau mən sʊgʊmən mo bətəbi ki tə me tənə wer dən wal hi gərən ki fauwe "chəmər da chəmərra" swer da chəmərən nam yəgi nəngngawe nan be fau wer dən wai hi gərən na bətəbi' a wai hi gəre na bamar jəni rəge bərki baməntang a jəni rə wer dən wai hi gərən ka ngagu wer dən wai hi gərən ka ngagu wer dən wai hi gərən ka dəmən kumur a bwi ya niyʊ bər bagi bwiyanjiyʊ ka rə kumur. kumur ma ba hanjim sʊki kida bən nui ki dam yaan bwate mani <hesitation> mo ni a sʊ me mo bwate mən fau mən sʊgʊmən mən mo in dai ni ka fare go bwiyangu kar ba nəngnga kumur ki a chi a wai hi rə wer dən wai hi gərən na mamən kumur a bwi bərki me ngagu kumur a ni a bwi mən sʊre ki bən nangnga ki da mən nam a a seiyu ga nnam seiyu ga a sʊ ga nnama seiyuga a dəddai a a guga bali dan ni.